Ua ala mai ʻo Mele, a ua poina loa nā mea a pau iā ia. ʻAʻole ʻo ia hoʻomaopopo iki i kekahi mea. Ua komo mai ka makaʻu i loko ona, a ua hoʻomaka ʻo ia e piʻoloke. No ka mea, ʻaʻole ʻo ia kamaʻāina <hesitation> i kona wahi e noho ana, nā kānaka o ia wahi, a ua nui kona makaʻu.